युद्ध गद्दु आफैमा निको चिज त नै हो। तसोइलै युद्दमा छन् ड्रोन प्रयोग गद्दु झन् नितिक नाइँ हो। क्याकी युद्ध भया बेला ड्रोनको प्रयोग गरिग्याबटि जुन निहत्था मान्सु हुनान सरकार भन्दा बाहेक का मान्सु हुनान उनरोलै मृत्युको सम्भावाना बढुञ्छ, घाइते हुन्या सम्भावना बढुञ्छ, अंगभंग का सम्भावना बड्डाइ झानान।